Jamde wawan dii-dugo, ngam be jamde on be buri dii-dugo voda nder wuroji heba voda masin himbe yaha lara seya jala.